Noruega pe jaeko oyuaviavi oime invierno pe üe etei nieve oime vi ye pe jokope ikaviño mbaeti uajaete ye iroi va erei oime iviaki yeye vi jaema kua reta omboje jae ko corriente del golfo ou kuakoti va